Ñkéyóñ ùtòm, ñsùk ñvwàd nní ké mkpó ísáñ ámí, mmé gwáñá mkpóñkòd égwóñó édà, éwò ñyién k’ùfùróké, ámmò mésémkpó ádé ná ámmó éwò ná ñké fùfùró? ámmò éwò ñyíé ké mkpó ísáñ áfò, ñsídé nà ágwád mkpò ísáñ áfò awù yíéñké mkpò ísáñ mkpò mkpò isan áfò, ámmò ké méyíéñé kẹ mmò ñkàkàmà ñṣàñá, ámmó émùm ñyíen, ébén ñyíen édáká ùfók mmégwáñá mkpóùkòd, ékékégwó ùfók mmé gwàñámkpóùkòd, ámmò éwonyién lá ñtáñ ké <hesitation> mkpó iṣàn àmí ke nji jib ámmò ányé ké ñjiɓéjíbò ké mkpò ísáñ ámí kèdé, ké mbòn àgwò èlim̃ò ké mkpó ísàñ àmì kédé, ké áfùd ílùñ élíñò ké mkpò ìsàñ ámì kèdè, kè mbòn àgwò èliñò ké mkpò ísàñ amì kèdè, kè áfùd ílùñ elìóñó kè mkpò isàñ ámì kèdè, ámmò émbén ñyién, émbén ñyién èkèsín kè mkpókob ámmò, ámí ñsìné kè mkpókób àmmò dé tùñò k’ùbàkásèn tutù éjò àkùm, àyésèn àmmò kèmì ñkùdé ètimkpó, kè mkpó sè à ñké kùd k’ùwémem ámmò ìkì mmèn ñyièn íkisín kè mkpòkòb àdè ánsíné tuñò ùbákàsèn ànyékúm.